Kua tëtä argelia jeiva, aikua ketira kua tëtaä, erei africa ndipo, mbaetɨvi yaikua kïraïko jekoretaa jekuaeño omomoeva, ëreï oimeko aipo oesauka oipotarupi